Siaga umuruq na maderri tawwe taruntuq e sibawa uppanna maderri mewa- yewa siruntuq niga- niga senna ero tawwe maderri uruntuq uppanna nappa ki siruntuq aga kuangnge biasa <hesitation> leifigauq areggi leibica- leipubicara ko siruntuq kiq siaga kira-kira umuruq na yakko leiyewa siruntuq kenroi monro kiq siruntuq asenna yero tawwe yanaritu ani uppanna weddikkiq siruntuq <hesitation> maderri ko esso aha i aga kuangnge maderri leitungkangeng yattungka ko siruntuq kiq <hesitation> yanaritu maderri <hesitation> jokka-jokka umuruq na ero tawwe duappulo tellu taung ak- onrong maderri wewa siruntuq yaregga ko kampus e yaregga akko assikolangengnge